Gawni bu nə nigu nə mokə dotər irin sə a wawəwan sini gbəkəre ma tamu ibə imi min mari ini mi daŋsə i minə mari ini ibə a nakə wanu ar yenərə ni daŋ sə mari wan gontim, ani ni daysə mari wan pansənə ani wankan bu wani ko matamu ko nigu ani i bə i miw min eh arkə war məpə gakə buy məni ko nigi məni mam pə bukəbako be vanəgə kəsərə kən gaw zumale kən gə pə oykə mam lemsere kən gə rəkəl kə oykə mam nə likə paga to aykə ko kə wəkə mari wani aya bə a rew yasəgərə ge nə niya likə dan yabə oy on ay dasə gawni mari kə gontə gawni nigi eh gaai matami gawai koniya ama rəl malbə a wawə galərə to ka mimrə gawni buy kə ma mə gaw likərə mə gaw mamrə ci oy ko niya gbəkərerə wankən ra rəlkal ay kə kinə bə are gəkə gbəkərerə kən va ali mətə kə mətə rəkal ma du har dəl kallə ma mare ma oygu. Ama məpə paygi paŋ kə́ i rem ren mikə doŋ a wanurə may daŋsə dotələ resə mimin mari wani bə a gawni nigirə nigi mimin mari wani doŋ a doŋ gam nəkə niya gawni nig mə ka daw wan may sata sə mən wan kə gaw gawtəl wani wan zullə pa al lə kə ren lakəgə mabu nettə mokə teŋ a mo mən duw likə akə mən gbakəre aybə mən mə re kamkə likə allə ka kəw gunu mam məŋ ma kamu kə bugə mam gə re nəkə niya mə kən yesu tata re lakəgə mabu nettə kən lakə nə irem ren dukə so gawni nikə dera mikə mi min ziyi wani doŋ a doŋ har səwre sə ma danuwan may fatarə gawni buykə gawni gawre mə rew wa wəgə dani tata mən məkə tə mən mə rew pangə gə rər ge to məkə panguru nəkə wankə kə gawre wan may kə məpəw elkə bə ka wəkə ən gaw ni mə gew ɓawni ani mə wəkə bu kaw mə pə elkə Yabə ikə za sə mən re re səgə məsəpa gam nəkə niya imemrə məda rusirə so məkə da rusulə buy mənə rə a rem mikərə ama məkən rusu rem ren mikə rusələ nəkə n yabə a tənə ani mə rey gakə mam mə rew gakə nur nettə ari məpə bəkə mabu kawbəl wawəwan bu mam ən ami rerə bəkə kaw i bə bən mangol kaw nə ibə manda gamnə kə niya bu enu kə i yasenirə məkə gayi gan irin nettə ari bu i mi min mabu inə daŋ a doŋ ni daŋsə mə rusini ay ibə ire yasəgə nə morə kawkə ko kpəsə məkə wər i wəkəmrə bə i ɗakə kpəsə i mi min in mari enə an za so bu imimin mabu ini doŋ a don garə gan e mabu wituru ma gam ekə say məkən wəkə mari mani ma rəkal kən tə yelə gawni piya nəkə məkə wəku aybə mən mə minugu kə say məkən wəku məsere ama buy wawəwan ko buy ko zan mimin mari wani doya doŋ rəkal i ɗakə kpəsə bə imi min ən aykə mari ini gə ma wəkə rəkal ko ma ləy nigu gəl sə zay da ekəpa an mi ən ay mari beni an gə sə ma wəku an lusə sal gbukugbuku gbu an zagə mən derəre ka za sə ka ra nə sal kaw kaw ay mi min in mari beni an gə gam nəkə niya mən mə gatu likə.